Sinukuréén sarégmé batariya; oli babé ébook, gasobul, éjangilaan, émunduŋo, ésiko soon éjilee, érigirig, énaab. Sarégmé banaab: étuguñ, érigee, gañoñokéén, ébalaas, ékumba soon fubageer